احد الاوقات السيئة عندما كانت هناك رحلة مدرسية، وكنت مجهزة لها بشكل كامل، كنت منتظرتها بفارغ الصبر بس تأخرت في الرحلة، دخلت في الرحلة وزعلت على اني فوتها، لاني كنت متحمسة لها جدا.